د کور فرنیچر او یا هم لوازم، اا مختلفو طریقو سره پاکیدلای سي، یوه طریقه یې هم په بازار کې تیار، ا، مایع، مخلوط او یا هم کیمیاوي مواد دي، ا، څې د مختلفو شیانو یا ظروفو د پاکولو دپاره ترې استفاده کیګي او هغه په واسطه باندې موږ کولای شو د کور فرنیچر یا ظروف هم پاک کو.